Edwuma a mara m'enyi gye ho na mebɛyɛ osiandɛ sɛ edwuma no m'enyi gye ho a, mbrɛ sika no si tse biara no ͻbͻdͻͻ me so ansen dɛ m'enyi nngye edwuma no ho. Sɛ memmpɛ edwuma no a, ͻwͻ mu dɛ wotua me sika akɛse dze nso biribiara nnyi hͻ a meyɛɛ ͻbͻso osiandɛ minnyi enyigye na dͻ biara dze ma edwuma no a meyɛ no ntsi mankasa mo mu no, minnya ahotͻ biara dɛ meyɛ edwuma.